Ye'e cepillo nanduu najinero yonró, uun nonró onrenduu na'a che comida yenruu nun ndanduu de cepillo onré kavachi nui tuni kunii nikutu chioninga nunan ndero, cepillo ndukan ye'e yonró onu ndainaji cepillo han yinguero chí natinduu nakairo che'e uño onra nakache ndo'o, onuu nonró onoya ninde nikutua nikuu andaján nikuiru kuada tuu uni kutu.